Nako menurut ngoji gauku yang wa make i susah manega ma romanga <hesitation> domo, sebab domo manege gauku yang paling i susah wa make, apalagi wa ojomo. Domo manege taung a moi wa make palingan sisinoto dika, sabab wa palihara ua. Dadi gauku ngone nya- nyawa loloda manege yang paling i susah manege i domo, domo ge taung amoi de sinoto kara wa ojomo si moi, bahkan dema taong taong ngone o nyawa manege wa make, wa sakai, wa ojomo domo manege i susah, dadi manege.